Mme udia emi mme ete nnyin ekesiade nnyin mmo afara, unyeneke ubiak anyin ekesidi kied, ufem udia ana esin ntoñ, esin utasi, esin mme mkpo mme mkpo emi otude esid Ikọd ọwọrọ adade anam, Idihe mkpo emi edide adade mkpo mbakara emi ada adiam mak otu do mkpo eyie Idem, mmo ekesi tem ntra. etem mme mkpo oro do mme mme bia, mkpọñ ntra esinam anyin owu ọnyiñ asama, unyeneke mfina k’anyin but Idaha emi mme mkpo emi mmowu eme ada ọsuk anam mme mkpri enyin ọwọñ emi edide Isua edip, Isua Ikie eyedi e, eyedọñọ nnan ubak ọdọñọ mbuñọ, mme uto udia oro nnyin mikemete Idia aba anam mme mkpo oro esim nnyin Idaha emi mi so mme udia oro mme ete nnyin ekesidade esin ama afan ma nnyin, yak nyin Ika isi Ika, lfiak edem Ifiak Idia mm’uto udia oro mak otudo nyin Ifiak mak otudo nnyin udọñọ emi edide mbufa udọño emi Idisim nnyin se nkemede nditin edi oro kaba ña udia.